जिब्ल जन्ग् मौन् त्से हैने जयेब वलो है, अलै नन्गु जयेब। जन्ग् गजोल् ब है। गजोल् है मदि जन्ग् लगये गजोल् को। जन्ग् हतोर लै है। हतोर है मदि कलम् न हगन् गजोल् को, बिति वल् सिन्गो है। जन्ग् गौनि अखै जन्ग् है, गजोल् को लगने है। वल् जहै जन्ग् गोब्लोन्ग् कलम् नन्गु बिअ है, जन्ग् देन पोसितिओन् कलम् नने। पोसितिओन् कलम् खन्गने निनो है। जन्ग् बिअ हतोर को है। खोन्द् मन् त्से जगेओ न, बिअ गजोल् नि गजो नि जगेओ है। खोन्द् त्से न दिअ। जोते बिअ इसे गोब्लोन्ग् कलम्। गोब्लोन्ग् कलम् खन्गने बिको है। अर खोन्द्ने खोन्द्थम् त्से दिअ गिस गिस न। जोते बिअ एक्दोम् हब्दने थथथरे वलो है। मलब बिअ खोन्द् त्से न हबब् ज न हगो। जन्ग् जिसन्ग् है बिको है गिस गिस न दिन सिस्त कलम्। जन्ग् खोन्द्ने खोन्द्थम् होक् महोक्। रे बिअ एग्जम् पोइन्तेद् बूस्त् दोअ। अगम् बसे वलो हब्दने बिअ फिक्सने थैर्।